Ngumuri su abiyam dunah lumbu wefiyi ahanndawa gara kumani atta mo jabpal <hesitation> ndom sku ashiyam piyasku <hesitation> longo da akashiyan pisyaskudan kumani pasku kumande ngumani anga yi nowayu kumani ngumuri attakun allu yaggime garangi ale ngumani naluwo ngumani nallu bulon maka towo aharo akakohe <hesitation> ndi math alagumo kohendi ngumuri angan sari alagumdou meye gi malugi apanya tu sallah lalle anma gumani yan su abiyam ya tatu furi ya dawa azara azaru giya ndu surgi ndalu gi ma zaragurale ashinyam no tangala ale ashinyan no piyaskir da baski iyi mu mun sa kumani ahungi mamun so agala tan huta fude mushiyu msalsran kadan ndato mugtu muerna ale logda yasima ka murna ragu tanagu mahan ngum a shudu ndi na aful nrazamga muzagel hemasu jidu la musaga anku mushigu mura gu ashinyam nensa wufurakun nafurakan nudi yassi ma yaskol nafurakun nuundi yassi ma yaskal nafurakun yondu ngumuri na jiguson di.